हेयर ड्रायर यानि बाल सुखौंणे मशीन। या काम कमण्ये करदि मैं आपते बतौंदू। आप जबभि अपणु मुन ध्वे ते ऊंदन बाथरूम बे, कखि के भी। त हेयर ड्रायरक्या करद, आप तेते स्विच पर लगे द्या, तेकु बटण ख्वोल द्यावा। जब भी आप हेयर ड्रायर ते ड्रायर ते अपणा बालों की तरफ लगौंदन त हेयर ड्रायर हमेशा गरम हवा छ्वेड्द। गरम हवा छ्वोड़ि ते क्या ह्वोंद बाल धीरे-धीरे सूखण बैठ जंदन। त आप तेसे क्या करदन आप अपरा बाल एक तरफ सूंन भी निकाली सकदन, सेट करी सकदन जेते हम ब्लोदन। त ये तरीका से, भौत ज्यादा येमा रॉकेट साइंस नी चि। आराम से बटण ख्वोला, हवा डाला बालूं पर अर बालूं ते ठक करि द्यावा।